Cume culur d'cavei a i ën e tanti divers, a ie ël biund, a ie ël castano, a ie ël neir, pöi cuai volte a ie co ël rus, pöi cume mi a ie d''gent ch'al a pa i cavei, pöi a i sun i cavei gris e pöi cuandi ses ën po pi vei l'as i cavei bianch